Yë ëch dun wi'injëp dun ka i'ixanëp yë kaytypë porque yë kaytypë ko'o yë tyëpëp t'syusëp y myëd veneno y jue yë t'sëkëpyëch yë, yë ëch wi'injëp ka i'ixanëp.